Tele wǝ́ yɨ ǝ fɨ laŋ karɨ otuyǝ pɨ ka mɨ yo rɨ fɛɛrɛ oo no oŋʊŋkǝ wǝ́ yáa yɩrɩ, pɨ ka mɨ ca bɔlɩ o, no oŋʊŋkǝ wǝ́ yáa yɩrɩ, pɨ ke tii pɨ ŋ wɛɛlɩ pɨ ŋ tii lǝ oo oturu ya yáa yɩrɩ rǝ oŋuŋkǝ we oturu yɨ a yo nuŋ awɛɛlɩ kǝ we.,